मैं जो है कुत्ता राखवो पसंद करुन्गो बिल्ली की वजह चुनके कुत्ता जो हैं बड़े वफादार हॉनतए। वफादारी जो है इनकी नस नस में बसी हॉनतए। जा वजह ते मैं कुत्ता पसंद करुन्गो और कुत्ता की बहुत क्वालिटी हॉनतए। जैस के कुत्ता जो हैं बहुत कम सॉंताईं और वो जो है ह्माये घर की रख-वालियु कर सकते हैं, बिल्ली जो है ह्माये घर-वालि नईये कर सकते हैं। चुनके बिल्ली खुद कुत्ता ते डरते हैं अगर कोई कुत्ता आ जाबेगो तो वो घरै छोड़ के भाग जाएंगी, तो रखवाली कहां ते कर पाएंगी। लेकिन कुत्ता जो है कोई अंजान आदमी आए जाए चाहे कोई और जानवर आए जाए, वो जो है बापे घुरते हैं और घरै छोड़ के नहीं भागते।